Misy karazagny aroa palotô haiko. Voalohany palotô indesigna mamonjy lanonana mihaja. Ave misy le kafa manintsy ny andro dia ataonao miaro anao amin'ny nintsy.